Pues diꞌtsë ndal minn xneꞌ por ejemplo xtiꞌdz minn santlin, xtiꞌdz minn ibiꞌn, xtiꞌdz minn sanjse, xtiꞌdz minn san andres, xtiꞌdz minn santiow, xtiꞌdz minn lamerse no, ndal diꞌdz pues yu ndal lengua, ndal lo ludz minn pues x̱aꞌla x̱aꞌla xneꞌ minn pues y ya.